Defte ɓurani kan so ngoonga sabi mi janngoowo defte ɗun woni ko mboowmi, ɗun woni ko anndu mi du. So ngoonga Alla. Defte, jannde muuɗun, yo huunde welnde non, feernete, hokkete mbaalu hakkille. <hesitation> ana santi.